Tumam kalam bɔba wa na spices ka ba'am zo'e bala. Tu san yese nanzu'usi, tu tari alebasa, tara kɔlekɔ tara bunɔ, garlic. Tu san yese garlic tu tari kakaduro. After kakaduro tu tari nanzu-ŋmiilega, tu tari wintiaa.